حيواني المفظل هو الكلب، أحبه لأنه مخلص وذكي بيعطي شعور بالأمان، الكلاب ممكن تكون رفيقة جيدة تحب اللعب والمغامرات، أستمتع لما أكون معهم لأنهم يخلوني أشعر بالسعادة والرواحة، كمان أحبهم بدون شروط يعلمني كيف الوفاء والمحبة.